Horita io a dia karazagna biby. Izy io biby miegna agnatin'ny rano akagny, maromaro tagnana zegny izy. Dia izy io a mampiavaka ananjy amina biby miegna agnaty rano akagny dia izy misesitra ra, misesitra ra. Rehefa mahazo hajany regny zany izy dia misesitra ran'regny atôny.